Okei au aurani bana vegarago kekei atoni o gegu fiucha bene namo tugamaginai neganai auna mo mero akima viniani kekei moga tu gena maguri gena veiga gena gurugaguruga gena lakalaka gena tugamagi mogeri mabarari auna tu bana liba ginikau ginikauri vau auna gia bana korogaia gana vegarago anina tu goirai au asi kekei bana vevagawa asi aurani goirai gegu maguri gegu tantanu bene lakava be au gakimani nugariai e atanuni nuganai logosi bana vegarago neganai auna mo mero gena maguri gena veiga bana riba gitakaua bana danagi gitakaua maki goina au ouraviniguni goira laganiriai bita tanuni gita gera tanu gera bese nugariai tanu maguriri begene namo neganai goi gemu maguri goi gemu veiga maki auna tu bana ribari ilauna goira laganiriai bita tanuni gita gera tanu vegarago magurina bea rakavani nai au gegu ura tu a goi bono vekirari det goina au ouraviniguni goi gemu maguri lakavari maigeri bo fitogarini bifo goi bona au bita vegaragoni anina tu Goira laganiriai gita gera famili tantanuna bene namo bene asi iawoiawo asi vetauvetau asi gani barubaru gera natura geri vetauvetau nugariai be goitu gita gera goira laganiriai sini tanu namo gana goi gemu maguri bono se tore gitakaua vau gita tana vega bita vegaragoni tu namo bena ta tanu iagomani neganai asi aurani goira laganiriai am tana veragakwane korana dia viuravini ai tave garagoni bene garo vanagivanagi nega tari tarima geri vegarago erakavani tu gia mo mero gena maguri tu asi gegitaiani mo kekeni gena maguri maki asi gegitaiani geve guravini kavani mogo benamo evegarago tauwini asi geri tugamagi faka asi geri liba goira laganiriai karakara be gorani gia geri maguri nugariai vegarago nugariai gevegarago kavani o tavegarago kavani nuganai goira laganiriai vau bena a vegarago kika gerakavani mero keikeiri kika madi kika ma vetugari etagi gegelagini o mo tau moga tu gena vegarago moga eaguiani gia ma ea gesiriuni vavine ta o tauta ma eagaragoani neganai Moga tu vevawa asi keikeina korana taugena maguri lakava vavine gena maguri lakava gia tauri rua asi geve a liba vivini gitakauni namo aiga lakava tu aiga benamo mo viuravini egitaiani kotuna benamo gia eavegaragoni neganai gia geri tanu eagoni nugariai gia geri maguri mabarana ea rakavani bena mai ta tanu iagoni nuganai goi o au ini toma vegarago ura ura na taveini neganai tu mo mero gena maguri gena veiga nega tai tu goi egaragomu uranai tu bege vei ginikau ginikaumuni mu. eagaragomuni neganai goi tu asi ma bevei gitakaumuni goi mo viura vini tu asi aninai beagoni gia be guru sesakauni tu gia geri ura veigana bege veiani nega vovoka mero vovoka tu ia tu gegofagofani gegaragori o gegaragora uranai giana mogeri veiga tu evei gofakaurini goi nugamu gegabia be gegaragomu gana tanu iago ai vau maguri erakavani neganai mogesina veigari gema vetoreni neganai tanu erakavani famili gerakavani bese erakavani sikosiko tantanu mabarana ea rakavani neganai gitagitana asi namo Ma ta genogoini sina tama kekei midigu midigu taviniani korana ma ta genogoini vegarago erakavani bene vegarago moga asi ea doko gitakauni magonai maki asi eragasini ta genogoin tu mogesina veribagani asi kekei lakavai ta raka toani be maguri ea gwagigini neganai dagara sebona mogo ta genogoini sinara tamara geriai tavevawani takirani gena maguri bara libaia be asi bere garagogu motu varau ekorini tu moga goitu varau ea lugamuni bogenogoini kekei sinam tamam gesinai mai tatan iagoni nuganai bita bogeboge gitakauni neganai mero gena maguri maki boribaiani baribaiani neganai vegarago lekenai tu mogesina au aveito kavana au maki mero gena disisin agitaiato liba mo agitaiato nai au mogesina kekei ama vetoreto kekei